गढ़वाल मा सबसे अछू फ्रूट वोन काफल, काफल ची बेडू ची और घिंगाड़ु ची और हैंसोल छिन अर आड़ू छिन पल्म छिन और भोत सुन्दर-सुन्दर फ्रूट छिन हमा गढ़वाल मा आम छिन गड़वाला बहुत टेस्टी-टेस्टी आम वोना अर भमोड़ भोत टेस्टी वोन्दा जांगलू मा।